الالولوية خصها تعطى للحفاظ على البيئة لان البيئة هي الوعاء ديال اي تقدم اقتصادي ميمكنش اكون عندها شي تقدم او شي نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي بدون الاهتمام بالبيئة لان البيئة هي الحياة او البيئة هي اللي ممكون نبنيو عليها اي نشاط اخر